Juem kë bujëp në mëdë xët's jadun dun myut yoyëp xët's myëk obëkëp myut yoyëp kë we'en iuk wach jadun dun oy këbujëp.